Malecianen adhaa ishia khabdhii adhaa ishianiii thaa diniathif iyoo afan ishin dhubethu iyoo Sheree ishiathi iyo aminen sagale ishin nyathu eee sagale malecian biriinii iii chinaf iyo wahindia iyoo kabila thadhib woth charekho woth dhadharamthei eee lugha ishin dhubethu malei yedheni affan suun afan worathi famili ghudio berre suun malei dinin islamua budisium iyo kristonen unum jirtiyee aminen dhub berre won dhurani faathi yaani dhawothen khabdhii akhii eee melacaa city Jorge town iyo aminen kina balo park